Weno x̱iꞌk nak diꞌt xiu ti gilnë nak ota tigoba bukwaꞌn dzak minn o c̲h̲ët ti minngol o nap yu minn nëd minn kix minn minngol xneꞌ minn minn ki minn ki par giëtla merla giëtla minn kixdná minnki xneꞌkse xkixná minn barat kixná minn ki be ña lëꞌ ga nak ti minndoꞌ nap c̲h̲ët minndoꞌ bo minndoꞌna nac̲h̲e iban, nac̲h̲e gwiy lo xkitslyu nac̲h̲e ikë stsiꞌn ikë y tigolpa bukwaꞌn dzak y lëꞌ minn nëd kix minndoꞌna ñex non minndoꞌ knu bela minn kix minndoꞌ nac̲h̲e guꞌnn minndoꞌ knu stsiꞌn ikë dziꞌn gak dziꞌn iza lidz iza y lëꞌ minndoꞌ knu tigolba bukwaꞌn dzak xlox c̲h̲ak nike xgixdac̲h̲e minn minndoꞌ prob knu xlox xloxla, boke tike xlox minndoꞌ tike xlox minndoꞌ nike gakdac̲h̲e gakc̲h̲e chu guꞌnn reponer minndoꞌ gakc̲h̲e tsulsa minndoꞌ bo lëꞌ xnaꞌ minndoꞌ xiaꞌn c̲h̲ow gilnë dzak gilnë dzak xkedzda lo gilnë xkedzda boke lëꞌ x̱in xloxlaga chuc̲h̲e kulsa minndoꞌ knu gakdac̲h̲u.